بيوم من أيّام الرّبيع الحلوى والّي فيا شمس دِافية ونَسْمت هوا حِلوة بلّشت التّحضيرات عشرة الصّبُح مكياج خفيف، فُستان كلاسي وناعِم باللّون الأبيض المطرّز بال سواروفسكي. إجو العيلة المشتّتين بكِل بلدان العالم عمّو من ألمانيا، عمتو من السويد، بنت عمتي من الدنمرك، خالتو من أميركا إجو مع ولادُن لي بحبُّن كتير كل النّاس لي بحبُّن كانو جمبي ماما وبابا وإخواتي كِلُّن ملهيّن بالتحضيرات من الورود، للزّينة، للضيافة، والأكل الطيّب كان في عالعشا رز ولحمة ودجاج وسلطة ومُعجّنات واشيا تانية كتير طيبة. جبنا الورد من هولندا المشهورة بي وردة ال tulip المُميّزة. كل الطّاولات كان عليا ورود باللّون الزّهر الفاتح، وطاولة العروس والعريس مزيّنة بي وردة tulip الأبيض مع جوانج الملايكة. بلّشت الزفّة السّاعة سبعة ونُص من بيت أهلي بي بيروت والعريس جاي من طرابلُس، إجا العريس هوّ وإمّو و بيّو وإخواتو لا ياخدوني من بيت إمّي وبيّ، <noise> وكان في زمامير وطبول وأغاني فرح وكل الجّيران كانو حاضرين. رِحنا على صالة العرس كان في زفّة تانية لتزف العروس والعريس وكل المعازيم موجودين وناطرين العروس اطّل بالأبيض مع موسيقة ال parade. خِلص العرس بي جو من الفرح والسّعادة السّاعة عشرة.